Afotu kor a mede bɛma wo nye dɛ sɛ ɛpɛ dɛ ɛyɛ obi a itum kyerɛw na ɛkyerɛw yie a ɔwɔ dɛ isua- ɛkenkaan nwoma ahorow pii. Akyerɛw no so ɔwo na enyim beebi a epɛ dɛ w'akeyrɛw no ekyerɛw fa. Hwehwɛ hɔn a woedzikan wɔ w'enyim a wɔakyerɛkyerɛw mbuukuu na nwoma ahorow na hwɛ mbrɛ wosi kyerɛw nwoma. Kenkaan ndzɛma mbuukuu biara a wo nsa bɛka ɔno bɔboa wo ma etum na akyerɛw na akyerɛw yie. Osiandɛ me -minnyim ɔkyerɛwfo biara a ɔkyerɛw nwoma a ɔno ɔbɛka dɛ ɔmmpɛ akenkaan. Nna bio no ɔannkasa hwɛ dɛ wo nsopɛre nna wo kasa mbra no ewɔ do tum. Ekyerɛw adze wie so a onnyi dɛ ɛma ɔhyɛ wo ho ɔwɔ dɛ epɛ nkorɔfo wobotum akenkaan me osiandɛ dɛ ma wɔka no nyimdzee ɔwɔ hɔ yi nnyi ɔbaakofo ne tsirmu.